Va kuuni konchai chi, va ku kunchai chi nasu nau kuu chi como jaa kami ini ii te konchai maa kou tou sa koua tou chi kou nou konchai un jani inii ni tu jani iniíi maa ku konchai.